Jeꞌ jeꞌ nntsjo̱ya ncuee quiooꞌ na mayuuꞌcheⁿ na nquiaya quia na nntꞌiaya oo quia na nljeiya jooyoꞌ ee laxmaⁿyoꞌ quiooꞌ na wjee quiooꞌ najndyee na macañjoom tsꞌo̱ⁿ ndoꞌ quiooꞌmꞌaaⁿ juuyoꞌ na jndyetindiiꞌ na nljeiꞌ juuyoꞌ joꞌ naquiiꞌ wꞌaa chjoowiꞌñeyoꞌ joꞌ luaa quiooꞌ na cwilꞌuuyâ catsjo̱ aa na catsjo̱ntoom aa na catsjo̱ cajaaⁿ oo aa na cwiicheⁿ nnom quiooꞌ na chiuuwaa na tseixmaⁿ catsjo̱mꞌaaⁿñe meiiⁿ na titꞌmaⁿñe cwilue nnꞌaⁿ na ñꞌeeⁿꞌ catsjo̱ na wꞌiiyoꞌ hasta na nnda̱a̱ na nntseicweeꞌyoꞌ tsꞌaⁿ quia na jnda̱ tcoꞌyoꞌ tsꞌaⁿ joꞌ chii ja quia na nntꞌiaya catsjo̱ jeeⁿ nquiaya ndoꞌ mandiñoomꞌ nlꞌua̱ya chiuuwaa na nntseicwa̱ꞌa jom nquiaya catsjo̱. Cwiicheⁿ quiooꞌ na mati nquiaya jeꞌ joꞌ luaꞌ meiⁿnquia nnom catsuu aa naquiiꞌ jnda̱a̱ oo aa naquiiꞌ tsjoom ee quiooꞌmꞌaⁿꞌ mati mꞌaⁿyoꞌ meiiⁿ na naquiiꞌ tsjoom ꞌu quia na nntꞌiaꞌ cwii catsuu luaꞌ cwii quiooꞌ na jaa jnda̱ manquiuuya na wꞌiiyoꞌ quiajoꞌ ꞌu aa na nleinoomꞌ ndoꞌ xeⁿ na nñequiaañenaꞌ jeꞌ na ꞌu nntseicweꞌ jom maxjeⁿ nntseicweꞌ jom. Sa̱a̱ najndyeti mayati na ꞌu joꞌ tomti na caleinoomꞌ oo cjalꞌueꞌ chiuuwaa na nmeiⁿꞌ tsjo̱ꞌ quiooꞌmꞌaⁿꞌñe chaꞌ na nleinomyoꞌ ee xeⁿ na ticjaañjoomꞌ na malꞌueꞌ chiuu nncweꞌyoꞌ ndoꞌ juuyoꞌ jeꞌ teincooñeyoꞌ ꞌu quiajoꞌ mateincuuꞌti majndeiiticheⁿ xeⁿ na cwii quiooꞌ na nioom wꞌii juuyoꞌ nlquiiyoꞌ ꞌu ndoꞌ nnda̱a̱ nntseicweeꞌyoꞌ ꞌu joꞌ chii catsuu mati jeeⁿ nquiaya juuyoꞌ ee na wꞌiiyoꞌ. Ntꞌomcheⁿ quiooꞌ jeꞌ na macjaañjoomꞌ tsꞌo̱ⁿya na chjoo chjoo nquiaya mati joꞌ chaꞌxjeⁿ na casondye quia na jndyendye quiooꞌmꞌaⁿꞌ quia na mꞌaⁿyoꞌ aa naquiiꞌ cwii tiom oo aa na nntꞌiayoꞌ tsꞌom nataa quiawaa macañjoomꞌ tsꞌo̱ⁿ na jo̱ñꞌo̱ⁿ wꞌaachom ñejomto nntseijomnaꞌ na ꞌoo nnꞌaⁿ na ꞌoochona quiooꞌmꞌaⁿꞌ ee tsꞌom nataa ndoꞌ jndyendyeyoꞌ mꞌaⁿ ñꞌoomtiu na aa xootaljooyoꞌ wꞌaachom na wañjo̱o̱ⁿya ndoꞌ aa tiwjeeyoꞌ mayuuꞌ na jooyoꞌ xo xoncoondyeyoꞌ tsꞌaⁿ sa̱a̱ ñꞌeeⁿꞌ quiooꞌ na ncꞌuaaꞌ nꞌom quiajoꞌ ndeiꞌjndyeeyoꞌ nlꞌueeyoꞌ chiuuwaa na nlaꞌndaaꞌyoꞌ oo nlꞌayoꞌ nata̱ꞌ tsꞌaⁿ joꞌ ja mati jeꞌ quiooꞌ na jndyuu catsondyee nquiaya jooyoꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ ljiu na cwilꞌa tsꞌiaaⁿ ñequiondye jooyoꞌ joona tinquiaana ee matajnaaⁿꞌna jooyoꞌ ndoꞌ cwilꞌana cwenta jnda̱ manquiuna quiooꞌ na wꞌii jnda̱ manquiuna quiooꞌ na tiwꞌii. Joꞌ chii luaꞌ matseichuiiꞌnaꞌ sa̱a̱ ja jeꞌ na nchii ñequio quiooꞌmꞌaⁿ mañꞌa̱ⁿ ja nquiaya quia na nntꞌiaya jooyoꞌ nmeiⁿꞌ ntꞌom quiooꞌ na macañjoomꞌ tsꞌo̱ⁿ na majeꞌndyo̱ na nnda̱a̱ nntsjo̱ya na nquiaya na jooyoꞌ nchii tomti naquiiꞌ wꞌaa nnda̱a̱ nntꞌiayoꞌ jooyoꞌ xeⁿ nchii mati nnda̱a̱ nntꞌiaꞌ jooyoꞌ yuu na chaꞌxjeⁿ na joojnda̱a̱, tsꞌom nataa xeⁿ na nlatiuuya jeꞌ naquiiꞌ jnda̱a̱ joꞌ hasta nnda̱a̱ nntꞌiaꞌ cwii catsiaⁿ oo ntꞌomcheⁿ quiooꞌ na wjee ndoꞌ ja jeꞌ na maxjeⁿ nchii jnda̱a̱ na macaya joꞌ chii chaꞌtso xjeⁿ quia na nntseijomnaꞌ na nncwino̱ⁿya cwii joo naquiiꞌ jnda̱a̱ maxjeⁿ chjoo chjoo nquiaaꞌ ncꞌa̱ya na jo̱ naquiiꞌ jnda̱a̱ ee mantyjiya na joꞌ joꞌ nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na mꞌaaⁿ cwii catsuu nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na mꞌaaⁿ cwii catsjo̱ oo cwii quiooꞌ na cwilꞌuuyâ na jndyu ndotsiaⁿ joo quiooꞌmꞌaⁿꞌ ntyjiya na quiooꞌ na wjee jooyoꞌ joꞌ hii chaꞌtso xjeⁿ quia na majuꞌnaꞌ na nncwino̱ⁿya cwii joo yuu na toꞌ yuu na cwajndii macaⁿnaꞌ na matsꞌaya cwenta yuujo̱cjuꞌa ncꞌa̱ya chaꞌ na nnchii nntsꞌaanaꞌ na nntꞌuiito cwii catsuu ja oo na nntꞌuiito cwiicheⁿ quiooꞌ na wꞌii ma luaaꞌ matsjo̱ya jeꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ quiooꞌ na wjee na ja nquiaya na tiñentꞌiaya na ntyjiya na teincuuꞌ xeⁿ na nntꞌueyoꞌ ja.